أفضل كتاب أني قرأته مؤخرا <hesitation> هو ألف تسعمية أربعة وثمانين لجورج، حبيته مرة لإنه يطرح أفكار عميقة عن الحرية والرقابة، ويخليه الواحد يفكر إنه في الواقع بشكل مختلف، أسلوب الكتابة مرة جوي ومؤثر يعني، والقصص والشخصيات تبجى يعني عالجة في الذهن، أرشحه يعني لأي أحد يحب إنه يحب الأدب، وبعد يثير الشكوك والتفكير ويطرح أسئلة مهمة.